Sɛ wo kɔduru kuro no so ne woyera ne wonhu w'akyi akwane a. Nnɛ yi a anibue aba yi deɛ, wobɛtim ɛde wo phone na afei woasearch google map. Sɛ google map nso yɛmfa no sɛ wo nni data. Anaasɛ wonni internet service a wode bɛyɛ saa wobɛtim abisa. Anaasɛ biaa koraa wote Car mu anaasɛ kwane a wo faaso kɔduru hɔ no wohuu nneɛma bia ne ɔwɔ kwane ne no ho. Enti wobɛtim afa saa kwane no so aba w'akyi. Anaasɛ wobɛbisa afoforɔ a bɛ bɛne wo no. Bɛ a bɛnim biaa woyera no. Ne bɛama akwankyerɛ anaa bɛakyerɛ wo kwane a wobɛfa so wode bɛkɔ w'akyi. Na afei wakɔ w'akyi. Ne sɛ wowɔ mfuom anaasɛ wakɔpie kwaeɛ bi mu nso a, ɛnneɛ gyesɛ wosɔ gya ano. Na afei wapɛ ataadeɛ bi ɛde abɔ dua mu. Ne waforo dua tenntene a wɔ hɔ. Na afei wahim no berɛ a wɔɔhyɛ gya no. Ne sɛ bi wɔ ba bɛne hɔ baabi anaasɛ bi hu a ɔde ammirika bɛba na afei aba abɛboa wo.